ti kiti nto ñuu ntiu ti kee tyikua ntuku ri ña kasiari ku ti´in ita ka tika ra sini ri kasiri nani ri ntisi a ntisi kuatyi ntisi nanu ra sianiriri ka yasia ri kiiri ri´ka kuasi ri a´su ntivi ntisi ha na konto ra kò´o ko kaku´a nu ti tyi sii´ri a ra kuari a ñaa tyoko ha tyokora iva so ntisi siasi ri sa tyikua kiiri ri´ka yaasi tuu´ri ntisi yaka ri kò´o kaku ntisi asu tolo ka i´in ka ntisi kuatyi ra saa sianiri ha isia´ri ntiva´u ha´ri sa ntivo´u ka sa ntisi kisi kiitu ri tyikua na kaki une kuu ntise ni ntayavaeri ra ntisi ha ku´ri yasi ntivo´u ka tyikua tika kuu nti uni kiti ti yaa ñuu ntiu ti yasia ti kii ntuku ña kasi tyikua